La ny zava misy koa ny ny tsaray da gnanaty eritseritsiko ao voalohany da ny ny raha misy amy fotoa itenenategna igny amy fotoa amy fotoa itsara zany zay gnatao hoe zava misy raha raha mitranga aminy amy fotoa itsara amy fotoa iaigna tegna